<hesitation> minka so a landike kan dursude kulle ɗee nafaa walaa hen. So wanaa so tawii deftereɓuraana. Sabi ko heddii kaseŋ koo tampinan hakkille maa kaa yogaaɓe e ɗun hakkille mun jaati. Ana waawi laataade. Homo fuu ana jogii faamu muuɗun. Jon kaa so tawii a belɗo hakkille <hesitation> dursugol ana yaafan maa, aɗe waawi dursude.